Ekinywa ekyange ekirungi eba nsande, kandi ne'bakikora omubitooke ebyengeire omu byenju. Ebyenju nebamara ne'babisusura, obwakumara kubisusura, babiteka omubwato, batekamu embabi nebatandika kubiribatira <hesitation> obwakutandika kubiribatira, mpaka bichwekere. Kumara kuchweka, nebaleeta nebassensamu amaizi. Hati bwo kumara kusensamu amaizi, nke embabi na biri ebikanjakanja babihamu nebamara nebabisengeijja, amaizi agakusigaramu niyegyo ekuba ensande.